Ko hendi arambaneewa e pucca. Arambaneewa kam ɗon mari diggi daneeji e ɓaleeji, puccu kam bo walaa. Arambaneewa eɗon jooɗii to ladde, to ladduɗe, to kocceeje, to baafe, puccu kambo to wuro jooɗi. Arambanewa e tokoyƴani puccu, puccu e mawnani nga.